कोइ कोइ विद्धानहरु यतिसम्म तर्क अद्दा छन् की खुकुरीभन्दा बलियो कलम हुन्छ भनिकन । केइकी कलमले संसार बदल्लो छ । कलमले संसार उज्यालो अद्दो छ । कलमले संसार विकास अद्दो छ भनिकन भन्ना छन् । संसारमा यति शक्तिशाली छ की कलममा खुकुरी भन्ना पनि बलियो हुनो छ । खुकुरी भन्ना पनि तागतदार वाला हुनोछ भन्ना छन् । केइकी कलमले लेख्तो छ । कलमले आफ्ना विचारहरु पोख्तो छ । तेइ भएर कलम शक्तिशाली भएको हो । अब कलमले कसरी शक्ति शाली भयो भन्दाखेरी कलम चाइ लेख्तो छ । संसारभरीका कामकाजका भाषामा अथवा कामकाजमा आउने भनेको कलम हो । कलमले हमी जे कुरा पनि लेखिकन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउन सक्दा छौँ । जसइ मुखीलाई मेरा आफ्नो कविताहरु लेख्त मन लाग्यो अथवा केही कथा चुट्किला लेख्त मन लाग्यो भने कलमले लेखिकन एइलाई औरु ठाउँ पठाउन सक्ता छौँ । अब कसैलाई सुनाउन सक्दा छौं । अब कलम यति शक्तिशाली हुनो छ की सरकारी कार्यालयधेगी सामान्य मान्छेका हातम्णो पनि कलम हुनोछ । तेइ भएर त हामी स्कुल पड्डे बेला खुकुरी होइन, कलम लैझाइकन झाना छौँ । तेइ भएर खुकुरी भन्दा कलम बलियो हो भनिकन हम्ले किताबमी पण्या पन हौँ । तेइभएर खुकुरी भन्दा बलियो पन हुँदोछ । कलमले काम अद्दे भनेको यसरी नै हो । विभिन्न कागजहरुमा काम अद्दाइ लागि अथवा सिग्नेचर अद्दाइ लागि, हस्ताक्षर अद्दाइकन त्यो कलम चाइनोछ । तेइ भएर यो काम काजको भाषामा कामकाजमा चाइने हुनाले यो बलियो ।